Uge yang ngom so gure toma fola madoya ora moi tora ge sema uge naka, sema uge kopaya ma bunga, sema uge kopaya marau, sema uge daso marau, sema uge ganemo ma rau, sema uge diburu, sema uge dalawaho, coma uge koi ma gate'.